Madyu je salsa ji'i pero jue ëch du ajtyë në i'ixë yë a'ax du nyënëmbyë salsa valentina, ye a'ax du tyopyë, mä jedun jaya'ay dun tyokëy jue ji'i dun jue este kyëxpë yë a'ax dun t'siabyë ko'on, jue a'ax yë nyënëm ko'on moch y yë tukpë jue yëbe este je huacamole, ku'utyëpë ma a'ax yaj mëmewëyën o pë kaj je salsa t'suxkë je salsa verde.